Mena mee jun ujun nda yee nda jeeh cuu na mee mejorado namee yitu nia nua ndioo yee na mento yivɨ yucuehe ndioo nda cachi yee ñehen nuan chi ndioo ujun namee nduxe ndioo yavi ndu xe nuan ñe tuu guejahnu quee yoo na chi yee ujun ñavi nditi nun modo a tu na mee yehe nduvia yuu na mee ujun alimento nutritivo namee para mejorarme a tu ndioo a tuu can jun cada destruir medio ndene yivɨ ndahvi cuan ndioo a tu añenia ni cachi yee mejorado nduchanue Kueno yuko'o dicinan ngue yukun nden va'en nduku ndeva'a nruchinué, ngachi atuu yutundenuu mesa zanahoria yuna'a me'e arantano ho'o namon jun, manzanilla té de manzanilla ummm ianka xhi yiú ngueno no inke ianki, no kunxenva'a inka chí.